En no huendu yo mu maninas... deprendí bastanti de mi pairi, que era luzeru, se le dava mu bien de hazel toa crassi d'avíus en casa i pa essu tenía pola casa siempri un çurrón con una tupa de herramientas. Las básicas, aquellas que qualisquiá devía de tenel en casa, que creu que son un martillu, unus atornillaoris, alo menus unu pranu i unu d'estrella, unus alicatis, una llavi inglesa, unas llavis Allen, un metru i un cute. Si queremus de tenel angunas más, pos yo dizía un nivel, una sierra, un maquinillu conas sus brocas, una lima, una maça, un cortafríu, una espátula o una pistola de silicona.